Raha kôa zany ka fitaratra andragno aminô akô ka hoe maloto, ka raha tianô diovina madio tsara io an dia fomba agnanovana ananjy an dia malaka anô a rano a dia a epônzy dia asinô ranintsavogna bitika amin'ny epônzy igny a dia kafakafainô amin'ny igny moramora izy dia asinô rano bitika dia kafakafainô amin'ny ingy moramora dia avekeo an ampagnarahina fafana amina lamba izy avekeo an dia madio mangarahara tsara izy avekeo.